व्यवसाय, व्यवसाय में जसा खेती करांगा। उमे अपणे मुनाफो मलेगो। नाज बेचेंगा तो पैसा बनेगा। ओर व्यवसाय जसा कोई फैक्ट्री हैं। उमे काम करेंगा तो पिसा बनेगा। पशुपालन भी एक व्यवसाय हे। जिसे दूध बेचबा से पैसा बनेगा। ऊ पिसा ने अपण घर ने काम लेंगा। यो आपणो एक व्यवसाय हो जागो।